konur sem kærðu lögreglumann fyrir kynferðisofbeldi þegar þær voru börn gagnrýna að honum hafi ekki verið vikið frá störfum á meðan málin voru til rannsóknar þær vilja að málsmeðferðin verði tekin til skoðunar gjáin stækkar ört á milli Bandaríkjanna og ríkja sem alla jafna hafa talist til helstu vinaþjóða og viðskiptastríð er í uppsiglingu Donald Trump og Kim

eru komnir til Singapúr þar sem þeir hittast á sögulegum fundi dómsmálaráðuneytið segir að mannréttindi fanga séu ekki tryggð vegna skorts á geðheilbrigðisþjónustu innan

í fimm ár hefur enginn geðlæknir starfað í fangelsiskerfinu björgunarsveitir skrá sjálfar upplýsingar um slys á erlendum ferðamönnum úr fjölmiðlum því engar aðrar haldbærar upplýsingar fást þetta kemur niður Reykvíkingar fóru hundrað ár aftur í tímann í dag og minntust nítján hundruð og átján Reykvíkingar fyrri ára

með svuntur og pípuhatta við gott kvöld ég vil að lögreglan viðurkenni að hún gerði mistök þetta segir ung kona sem kærði lögreglumann fyrir kynferðisbrot þegar hún var á barnsaldri

mannsins og önnur stúlka kærðu manninn einnig fyrir kynferðisbrot málin voru felld niður meðal annars vegna skorts á sönnunargögnum ítarlega hefur verið fjallað um málið í mannlífi undanfarið lögreglumaðurinn gegndi áhrifastöðu innan lögreglunnar þegar málið kom upp hann starfar enn sem lögreglumaður þrjár stúlkur kærðu hann fyrir kynferðisbrot en honum var ekki vikið frá störfum á meðan málin voru til rannsóknar vinnubrögðin þeirra eru bara út í hött mér finnst eins og að heldur líka

að þetta hefur áhrif á fleiri í samfélaginu og traust til þeirra bara að segja frá svona er erfitt og svo þegar málið er fellt niður manni líður eins

komi fyrir fleiri móðir Helgu hefur kvartað til nefndar um eftirlit með lögreglu undan

meðferð málsins hjá lögreglunni samkvæmt kærunni braut maðurinn á Helgu í sumarbústaðarferð sem Helga fór í ásamt

móður hennar og stjúpföður árið tvö þúsund og sjö þegar stúlkurnar voru tíu ára með í för hafi verið háttsettur embættismaður og eiginkona hans í til nefndarinnar segir meðal annars að rannsókn málsins hafi tekið langan tíma eða heilt ár og að maðurinn hafi farið með lögreglumönnum í bústaðinn þegar þeir rannsökuðu vettvang þá hafi ekki verið gerð tilraun til að hafa upp á klámefni sem stúlkurnar sögðu að hefði verið horft á í sumarbústaðnum hann fór ekki strax í skýrslutökur heldur það leið alveg svolítill tími kiana greindi frá meintu kynferðisofbeldi stjúpföður síns árið tvö þúsund og átta þegar hún var ellefu ára helga og þriðja stúlkan lögðu fram kæru nokkrum árum síðar mál Helgu var fellt niður þrátt fyrir að eftir slitnaði upp úr vinskap stúlknanna en þær náðu nýverið saman aftur þær vilja að málsmeðferðin verði tekin til skoðunar eða að málin sjálf verði rannsökuð að nýju

að vita hvers vegna þitt mál var í raun og veru skil ekki það var alveg nógu mikið af sönnunum fyrst til að byrja með og send í læknisskoðun daginn eftir sem ég segi frá og hvað ef að það er einhver önnur stelpa eða strákur sem er að lenda í nákvæmlega því sama og það er ekki skoðað Bandaríkin og bandamenn þeirra í g sjö hafa átt í

í dag eftir beiskan endi á tveggja daga leiðtogafundi í gær samstarf ríkjanna virðist í uppnámi og meiri líkur en minni á

viðskiptastríði forsætisráðherra Kanada kvað fast að orði á blaðamannafundi eftir leiðtogafundinn í gær hann sagði Kanadamenn

í að svara verndartollum Bandaríkjamanna á ál og stál í sömu mynt í dag sagði helsti ráðgjafi Trumps í efnahagsmálum að Trudeau hefði svikið Bandaríkin og g sjö einnig sagði hann Trump hafa þurft að sýna hörku vegna fundarins fyrirhugaða með Kim Jong un leiðtoga Norður Kóreu

í máli hans sem Bandaríkjaforseta hafi ekki þegar verið kunnugt um svo virðist sem samstarf g sjö ríkjanna sé í uppnámi hart var tekist á en þó náðist samkomulag um sameiginlega yfirlýsingu allra sjö leiðtoga sú yfirlýsing stóð ekki lengi því Bandaríkjaforseti dró samþykki sitt til baka í kjölfarið sagði Macron Frakklandsforseti að alþjóðlegt samstarf ætti ekki að stjórnast af reiðiköstum og einstaka

ummælum utanríkisráðherra Þýskalands sagði Trump hafa eyðilagt traust samband Bandaríkjanna og Evrópu með framferði sínu Trump virðist þó eiga líklegan bandamann í nýjum forsætisráðherra Ítalíu í Twitter færslu hrósaði Trump Ítölum fyrir að velja réttan mann í starfið og sagðist ætla að bjóða honum í hvíta húsið von bráðar tók í sama streng og sagði þá umsvifalaust hafa náð vel saman einnig var hann sá eini sem tók

undir bón Trumps um að Rússlandi yrði boðið aftur að borðinu Silja Bára Trump dró til baka samþykki sitt við sameiginlegu yfirlýsinguna áður

við Íran og Parísarsáttmálanum geta g sjö ríkin haldið áfram þessu samstarfi

báðir komnir til Singapúr þar hittast þeir á sögulegum fundi á þriðjudag mikil eftirvænting ríkir vegna fundarins sem ýmist hefur verið af eða á dagskrá undanfarnar vikur samband leiðtoganna tveggja hefur verið stormasamt síðan Donald Trump tók við embætti forseta Bandaríkjanna síðustu vikur hefur verið óljóst hvort fundurinn færi yfir höfuð fram en nú eru þeir báðir komnir til Singapúr einkaflugvél Bandaríkjaforseta lenti á flugvellinum í Singapúr nokkrum klukkustundum eftir komu uns leiðtoga Norður Kóreu

hitti forsætisráðherra Singapúr í dag Trump gerir slíkt hið sama áður en þeir tveir hittast loks á þriðjudag þetta er í fyrsta sinn sem leiðtogar ríkjanna tveggja hittast og því sögulegur fundur gríðarlegur fjöldi fjölmiðla bíður færis á að festa þessa merkilegu stund á filmu þá eru almennir borgarar og ferðamenn einnig áhugasamir sem er vinsæll ferðamannastaður mikill viðbúnaður er vegna fundarins og bætt hefur verið í öryggisgæslu svo um munar Trump hefur sagt fundinn eina tækifærið til að koma á friði hinir raunverulegu Trump og Kim eru ekki þeir einu sem hafa sést á götum Singapúr þessa dagana vegfarendur ráku upp stór augu á dögunum þegar svo virtist sem leiðtogarnir gengju

þar um götur hönd í hönd við nánari eftirgrennslan kom hins vegar í ljós að þetta voru eftirhermur ónefndir menn

höfðu brugðið sér í hlutverk þeirra félaga mannréttindi fanga eru ekki tryggð vegna skorts á

geðheilbrigðisþjónustu innan

landsins að mati dómsmálaráðuneytisins talið er að allt að sjötíu og fimm prósent fanga eigi við einhvers konar geðræn vandamál að stríða en einungis þrír

sálfræðingar sinna sálgæslu allra fanga enginn geðlæknir hefur starfað í fangelsum landsins frá árinu tvö þúsund og þrettán umboðsmaður Alþingis óskaði svara frá dómsmálaráðuneytinu og velferðarráðuneytinu um það hvort geðheilbrigðisþjónusta við fanga væri í raun tryggð líkt og lög gera ráð fyrir velferðarráðuneytið svaraði ekki hver framkvæmdin væri í raun í svari dómsmálaráðuneytisins sagði að framkvæmd laga um fullnustu refsinga tryggði ekki réttindi fanga samkvæmt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála

Evrópu með fullnægjandi hætti það hefur ekki verið geðlæknir starfandi á Litla hrauni

ítrekað hefur verið bent á það að misbrestur sé á að fangar fái viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu

Ríkisendurskoðun og nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyntingum talið er að um fimmtíu til sjötíu og fimm prósent fanga eigi við geðræn vandamál að stríða og að á hverjum tíma séu um

fjórir til sjö í fangelsi sem ættu að vera á heilbrigðisstofnun það þarf að skipa Ármann Kr Ólafsson oddviti Sjálfstæðismanna verður áfram bæjarstjóri Birkir Jón Jónsson oddviti Framsóknarmanna verður formaður bæjarráðs framsókn fékk einn mann kjörinn í kosningunum því hafa flokkarnir tveir aðeins eins manns meirihluta nýr

tekur við völdum í Kópavogi á þriðjudag þegar ný bæjarstjórn kemur saman nánar er fjallað um þetta á ruv punktur is hvergi er tekið saman hversu margir erlendir ferðamenn slasast eða láta lífið hér á landi það er bagalegt og bitnar á forvörnum að mati Slysavarnafélagsins Landsbjargar hægt hefur á fjölgun ferðamanna en vinsælir ferðamannastaðir eru enn þétt setnir eins og til dæmis hér á Þingvöllum slysum fjölgar í takt við þessa þróun en þrátt fyrir það eru engar opinberar tölur til um það hversu margir erlendir

ferðamenn slasast eða láta lífið á ferðalagi hér á landi tölurnar eru vissulega til en er ekki safnað markvisst saman og unnið úr þeim það sem af er ári hefur sjúkraflutningum á Suðurlandi fjölgað um sextán prósent miðað við árið í fyrra og er alvarlegum tilfellum að fjölga kona lést nýlega eftir slys í Reynisfjöru tveir drukknuðu í Villingavatni og alvarleg bílslys verða í umdæminu nánast í hverri viku þessar upplýsingar

eru skráðar í miðlægan

en landlækni skortir fjármagn til að vinna úr þeim heilbrigðisstofnanir og lögregla og allir eru að gera sitt besta til að skrá öllum upplýsingum er safnað saman í þennan grunn en það vinnur enginn raunverulega við það í fullu starfi að að ná í upplýsingar fyrir okkur út úr þessum grunni svana segir þetta bagalegt og það bitni á forvörnum því

eða Ferðamálastofa hafi takmarkaðar upplýsingar um hvar slys verða og hverjir slasast myndum til dæmis geta einbeitt okkur að slysavörnum þar sem þeirra er þörf í dag við vitum við ekki

hvar mesta þörfin liggur hvernig fólk er að slasast með stórt verkefni

Safetravel og gerum okkar besta þar en við höfum ekki haldbærar tölulegar

um hvar atvik eru að eiga sér stað önnur heldur en þau sem við erum að skrá sjálf upp úr fjölmiðlum vegfarendur í miðborg Reykjavíkur ráku margir upp stór augu í dag þegar þeir mættu óvænt Reykvíkingum fyrri ára sem

uppátækið er hluti af Listahátíð en með því er

nítján hundruð og átján minnst hátt í hundrað og þrjátíu sjálfboðaliðar komu saman í miðborg Reykjavíkur í dag og settu sig í spor Reykvíkinga fyrir hundrað árum síðan þetta er allsherjar borgargjörningur sem við köllum r nítján hundruð og átján

hafa undirbúið viðburðinn síðan í haust sjálfboðaliðarnir vöktu mikla athygli hjá tuttugustu og fyrstu aldar vegfarendum í borginni

nafnspjöld þar sem stendur á nafn hinnar alvöru manneskju sem var uppi árið nítján hundruð

ég er þingmaður virðulegur eins og þú hlýtur að sjá Jón Jónsson heiti

Laufey heiti ég og er kennslukona

en að fara í Costco sko þýskur

ferðast nú um landið í tuttugasta og fyrsta skipti í þetta sinn kom hann á

mótorhjóli og er viðbúinn því að þurfa að banka upp á hjá bændum til að sníkja rafmagn norræna kemur til Seyðisfjarðar frá Danmörku nú fjölgar hratt í ferjunni með hverri vikunni og ýmis sjaldséð faratæki frá Evrópu streyma inn á íslenska vegakerfið við hittum fyrir Þjóðverjann mótorhjólið hans lætur ekki mikið yfir sér en þetta er er rafknúið

s hjól sem nær hundrað kílómetra hraða á fimm komma tveimur sekúndum

hundruð kílómetra frá Þýskalandi til Danmerkur og hefur skipulagt þrjú þúsund og tvö hundruð kílómetra hann kemur vopnaður tengiklóm af öllum tegundum og getur nýtt sér hleðslustöðvar þar sem ekki þarf að borga hann býst þó við að þurfa að leita á náðir þeirra sem búa við kom fyrst til Íslands árið tvö þúsund og þrjú til að sjá

og hefur komið við hvert tækifæri síðan oftast á jeppa hann býst við því að það verði allt önnur upplifun að aka um landið á

frá ellefu löndum kepptu á Íslandsmótinu í töfrateningi sem fór fram

fimmtán Íslandsmet voru slegin á mótinu það fer ekki öllum jafn vel úr hendi að leysa

Íslandsmetið í þeirri list stendur nú í níu komma áttatíu og þremur sekúndum

keppti á Íslandsmóti í Reykjavík um helgina hann leysir þrautina á fimm komma nítján sekúndum á Íslandsmótinu var alls keppt í tólf flokkum meðal annars í blindandi flokki stemningin var rafmögnuð þegar fréttastofa leit við á mótinu síðdegis

landsins hingað til byggja upp samfélag og það muni koma koma fleiri á næstu keppnir sem við ætlum að halda líklegast á næsta ári hafa einhver met verið slegin já ég held að það

fimmtán Íslandsmet slegin að slá átta þeirra hvernig verður maður góður í svona ég leysti minn fyrsta tening fyrir tveimur og hálfu ári

til að leysa kubbinn en þá að veðri hæg norðaustanátt og

rigning eða súld fyrir norðan á morgun en suðvestan þrjú til átta

á sekúndu og

syðra einkum vestantil hiti átta til sextán stig hlýjast á Suðausturlandi Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur

tvær konur sem kærðu lögreglumann fyrir kynferðisofbeldi þegar þær voru börn gagnrýna að honum hafi ekki verið vikið frá störfum á meðan málin voru til rannsóknar þær vilja að málsmeðferðin verði tekin til skoðunar gjáin stækkar ört á milli Bandaríkjanna og ríkja sem alla jafna hafa talist til helstu vinaþjóða og viðskiptastríð er í uppsiglingu Donald Trump og eru komnir til Singapúr þar sem þeir hittast á sögulegum fundi dómsmálaráðuneytið segir að mannréttindi fanga séu ekki tryggð vegna skorts á geðheilbrigðisþjónustu innan fangelsisstofnana í fimm ár hefur enginn geðlæknir starfað í fangelsiskerfinu Reykvíkingar fóru hundrað ár aftur í tímann í dag og minntust

nítján hundruð og átján Reykvíkingar fyrri ára spígsporuðu um í borginni

gott í sjónvarpi flytjum áfram nýjar fréttir á ruv punktur is og næst í útvarpi klukkan tíu takk fyrir samfylgdina